Maanen ŋgal koson tə nan, taam amana ma ndokine. Maw kile garde tabo riye kara. Gere de ne ndet, tə ndoho sukur. Ən ndege de lede ndohun, ndohun teeɟe. Lakin maan, kuwa man leter wi muraŋga. Ʃaamaŋg kile kaano. Karna, kar ndəfakar ɲi fis. Toliyew moso koolo. Tolo ɟen oso kul marawaayit. Lakin, osokol tə ay maan koolo. Ay maan koolo nda ʃaan tindi saha. Tindi afe ŋgal womiti tindi godoro. Lakin koso de tabo rə nɟig nɟig na sukoru na maa tə wa wose ɲet. Tə oso waari wo muto iɲe towobo. Woo teɟiɲ koda, de dek deŋg ndooho ɲa teɟi ɲaa kə da, ya kəri nɟek nɟek lakin yaa kəda, tə daawo mat ge. Tə daawo mat ŋgal koɲ ge.